بنفظل الاستزادة في الوقت <hesitation> عالخاطر هو المورد الوحيد اللي مينجمش <hesitation> معنتها كيما نقولو مانجموش نرجعوه، خاطر الوقت يقولك من ذهب، المال يمشي ويجي خاطر نجمو نربحوه، يا تستغل الوقت نتاعك بالباهي، الفلوس وحدا تروح وتجي باش بالوقت الواحد يجم يحسن من نفسه الواحد يجم ي <hesitation> يعدي الوقت مع عيلته أكثر، ويعمل ويخدم على مشاريع تجى تربحه فلوس.